Ëntà pìé ën stras pulit, paselu s'glia d'zura gli armari për gavé la puer, ün pöl co anche pìé l'aspirapulver e paselu per tera